Sun stai trancuil perché l'avìu mal a ün pe e cuindi pudìu pa fe niente e cuindi sun stait cugià sël divano e l'ai bütà la giasa, ma duman partu turna e vun a travaié e cuindi ëncöi al e stait ün di d'ripos propi mach perché l'avìu mal e riüsìu pa a fe niente